Inson hayotining qadri bu uni har bir olayotgan nafasida hisoblanadi. U qachonki o'sha nafasni olishga qiynalsa yoki ololmay qolayotganida his qiladi. Ungacha u boshqa dunyoviy tashvishlarni qadrlashda davom etadi. Shular bilan sho'ng'ib yuradi. Lekin haqiqiy qadr- insonni hayotini- qadri bu nafas.